Dilfinlar bir nechta xususiyatga ega ajoyib mavjuddodlar hisoblanishadi. Dilfinlar o'zlarining yuqori intellektlari, muammolarni hal qilish qobiliyatlari, murakkab ijtimoiy o'zaro ta'sirlar va asboblarni o'ganish va ulardan foydalanish qobiliyati bilan mashhur. Ular juda ijtimoiy hayvonlar bo'lib ko'pincha bir necha kishidan bir necha o'nlabgacha bo'lgan podalarda yashaydilar. Dilfinlar murakkab ijtimoiy va kuchli aloqalarga ega va dilfinlar bir birlari bilan muloqot qilish uchun turli xil tovushlardan jumladan bosish, xushtak va tana tilidan foydalanadilar. Har bir dilfinning o'zini nomi bo'lib hizmat qiladigan o'ziga xos imzo xushtagiga ega.